Nsaana, antere mu la bangé wooma, mu gnanghta kottu fuu dhaajiikama. Mu la fuu kaye kine wuu bhangh wora wora, kan nsuusu nangh, ka ringi kottu fuu dhaajiikama. Hani mu-mbuughune dan moo waa néé nangh, mu niirone dan né, ani mu waa néé nangh, mu niir suun- sune dan la féé néé nangh. Ka kaye ka jii fuu jiinariima. Nsaama foo nnaalé fuu jiikama nféé, antere mu la bhangh go. Nsaane fuu niighi mu diiki yéé gonfa ayiigati, asiighine, afu jongutini. Adéé féé niingh ibuurtu la jonguni. Maa-wo-agnoowwune, aféérine daajiiké bhéétéma. Wooma danane, fu- fu niigi yicki yéé nsaana aféérine irootuma, woo ayiigati, afu jongutini. Naa ajongutini, mbuughune awoo féérine jiika kindé, woo mu diiki a féérine koduma, bata nka bhanganani dii foodo. Mu kottu foo niir siiyalo, mu la dii baata nka bnganani dii foodo. Nsaana mu gnanghta ka-rootu-gu-nsaana- nsaano nsaane agnanghta ka banga woonfu. Maa woonfu, mu la-nii-nii-mu la bhango, wonfu kottuni yicki a la rispita mu-mu niirama. Womma agnanghta nuutune mu kuumééma. Ani gnootu gnootu iréétanfoni A la fuu nuudetuungh go. Ani fuu mmaama loo, an nuudetuungh foo. Ani dock langhi, aa maaka-o-a la fuu maaka wooni. Naa amaaka wooni, ila dii yicki nsaama, fuu gwonfa aféé niir kiindéma. I-wonfa dan fuu niirone ila diiki haa yéé nsaana dan niir kinda maloo. Abuu nka dhoode siiganane, nka dhoode dan buufo siiganane. Ghuna féé jéénema. Fii naagh ghuna mbhééké ijééne gwiiti iruumu. Nsaane ndééne iwoo kottu-woom-wooma fuu jiikama. Nii iyick foo song ifuu fiida ka bhanga. Nii iyick wonfu song ifuu fiidé. Ifuu dii yééne né, miine nlaa bhaanga, nka niir dééne dan banga bata miine dan mbanga. Ghune ntéé. Nii fuu fiida. Fiinangh ghuna mbhiiké ijééne iwiiti iruumu. Fiinangh wonfu mu la yick, mu la banga foo. Maa foo ni mu jiitoo kiine muu bhangh-moo-foo worama adubuni-akuula ka dhuubune, mu la yicki jiina-jiine nangh kanane woo kaye siiganane. Ijééne igwiiti la iruumu. Nsaana dii wonfa, nruu-nruu wonfane, nré-nruu ringi jiini kiine nruu dii nruu kuunsunone. Maa nruu jiika, fiinangh, nruu féé abiine, miidangh nruula féé mass afiitati. Ghuna mbhiiké jééne gwiiti iruumu. Ila dii yicki nsaama doode. Hii niir-doode muu kuunfo, maa awoo miilamoni Ani miine kangh, nka niiki a kuumi, nka nsaa akuumi, maa wuu jiickama ngoo dééghi. Fiinangh, nruu gnanghta rispita-nruu gnanghta buu- buugnama dii nruu kuumonema. Woonu, woonimane, wora ndééne niir-wonfu dééne laa thuu fuu doode a dii yicki dii kuunsuna fuu nsaasi, nlanni ka bhuu nka-nlanni ka bhuumo nka dhoode mbiri mu banga. Woo kuununa kan laa-fuu nsaasi laa kaye nangh ala dii yicki nlanni biri mu taalammi mu dhooda, mbiri mbuufo nka dhoode nsaane mbiri a bango. Ghune ngo yiicktarnani dii fiine kane. Fiine kane, ila dii yicki miine na yick foo, miine dan nlaa ka jééne dii foodo. Ngo yicktarnani dii yoonu jééne. Yooni jééne, niir laa bhuumo fuu dhoode oo moo nsaasi kan laa kaye ka gnéédé foo; mbiri ka bhuu foo fuu dhoode biri a banga. Ngo yicktarnani dii jééna fiine kane nruu fééni néghane.